Raha toa ka hoe, ataotsika hoe misy anizay namana zay zany antragno ao na namaky lasety raiky izy. Da gny raha ho zakako anazy aloha da tsotra: ah soloinao io rahabe, mba ka avelanao aminio avao io lasety io. Fa nao, vandiko avao zao, sangisangy zay aloha fa gny ho teneniko de hoe: eh tsy magnino io ra, fomban-draha aby gny misy vaky misy latsaky da tsy zay gny hampanolo ko anao na hagnino fa diovitsika avao tsy misy olana.